Ki'ibɔ, ki'ibɔ tuunɛ de la a suŋɛ fu to fu nyaŋɛ pee lɔgerɔ. Fu lɔgerɔ san dɛgɛ ti fu kabegɛ ko'om dikɛ lɔkɔ la lusɛ bini dikɛ ki'ibɔ suɛ e ayi,a ni kɔ'ɔm yese mɛ ŋwana wulegam. Fu san le yeti fu pee fu inya n de fu sɔ gee dikɛ ki'ibɔ pa'asɛ dikɛ sɔ ayi, la ni basɛ mɛ ti fu inya la yese suŋa ti fu inyuuŋo la mɛ bɔna diyima. Ki'ibɔ suŋeri tu mɛ zo'e zo'e, laasi peere puan, lɔgerɔ peere puan inya suua puan hali ta pa'asɛ dia zi'a, ki'ibɔ suŋeri tu ti tu wan nyaŋɛ pee fu nu'usi gee nyaŋɛ di.